Untuk ini cara ita dodoe nanasu yang ana mempengaruhi ita gizi nanaa ita harus cari tau cara <hesitation> dodoe nanasu yang malole yang akan meningkatkan ita dodoe nanasu ndia lobek.